Arroz ñenda jan ngua ndejindió inda'a xho'o arroz ujun inka tuku ñoo inka bolsa yatu ndiji ndobo yate dikon ian ngua uun frito nguaya endu ndakeñaña, anduu ndeyuu ndeyuu inke ngua ni'a ngua arroz nami tuyá.